.<...>Hainareo roahy e, maro ñy karazany vatomamy mety hitatsika: -Misy ñy bômbô pekitô, misy ñy bômbô joky, misy koa ñy bômbô miny, maromaro rozy misy koa ñy tity foroy zay.<ptoa>, misy esitafely, bômbô miavak'io sady mamy.